Is arregordus chi tengiu deu de candu fui piciocheddu partint de is cosas de domu, de is giogus chi si fadiant in domu, babbu mama deu fillu solu, si giogat impari, issus giogant cun mei, non c'est televisioni, non c'est arradiu, e bortas meda in su lettu, sa gamb'e babbu tirat a susu, arziat su lenzolu e aintru ddoi fut su bar, <hesitation> e deu andà a pigai a bufai po unu e po un ateru finzas a chi mama dd'arrosciat e scuarrat sa barracca. <hesitation> poi apu tentu sa fortuna de bivi acanta de nonnu e de tenni cun issu unu rapportu < <hesitation> importanti, e aici cun tzius mius is chi funt stetius innoi, e poi u' atera persona chi est stetia importanti po mei est sa maista de iscola chi apu tentu me is primus annus de is elementaris. <hesitation> una femina santa, naru deu, chi cumenti bortas medas capitada me in bidda non est stetia valorizzada Cumenti depiat essi. Però m'est stetia importanti e me is <hesitation> momentus prus difficili de sa vida mia certus consillus chi m'iat donau certu fueddus chi issa m'at nau mi funt torraus a conca e mi funt srebius. Candu deu fia piciocheddu non c'iat meda modus de si spassiai, si spassiaus me in domu cumenti apu nau si spassiaius tra piciocheddus gioghendi in sa 'ia <hesitation> a bociteddas de istraccius, però chi mi domandas ita t'est mancau ti nau chi non m'est mancau nudda, poita candu unu est cuntentu est cuntentu e <hesitation> sa cuntentesa non dda fait su valori de 'su chi portas gioghendi, ma sa cuntentesa d'agatas aintru de tui e deu apu tentu sa sorti de tenni una familia, <hesitation> e cumpangeddus puru chi m'ant accumpangiau. <hesitation> sa dì de sa festa in bidda mia est su trint <hesitation> su trinta de austu, fut sa dì chi in totu s'annu babbu miu comporat dus giocatulus, e deu aspettà custa dì de s' annu a s'ateru, e fut aici bramau custu arregallu chi non d'olia mai sa primu dì 'e sa festa poita <hesitation> andà a ddu castiai ca fut inguni pentzendi chi poi depiat benni cun mei. Mi ddu pigat s'urtima dì, candu sa sa festa fut finia, fut u' modu po fai po essi cuntentu candu sa festa non ddoi fut prusu. <hesitation> e s'aprezat totu poita ca non si tenia nudda e su pagu chi fut non est cumenti cumenti a is piciocheddus de oi ca <hesitation> cincu minutus. I drucis chi agattaiaus in sa festa Turroni, nuxedda e carapigna chi est su gelau sardu chi a po nosu chi seus crescius cun custu gelau, si parrit su prus bellu de totus e oi puru candu c'est sa festa non esistit chi non comprit sa carapigna e mi dda buffi, poi a is aterus poi praxi o no praxi e spessu a is picioccheddus non praxit. Po contai is cosas nostras fuant <hesitation> ea primu de mei, primu de mei, fut 'ncora peus, babbu miu mi contat ca a picioccheddu potà unu soddu, narat issu, no sciu nai cantu potza essi u soddu, dd'iat donau u' soddu, nonna mia fut fiuda, babbu <hesitation> pipieddu pittiu, ia girau po biri ita si podia comporai, agatau iat unu sprighixeddu tundu, intzà s'est pigau su sprigu e totu sa festa s'est spassiau fadendi faci leggias a su sprigu. Is ispassius de u'orta <hesitation> fuant cussus